بصراحة الشغلتين حلوين يعني التحكم بل الحيوانات شغلة حلوي كثيغ حيوانات الويحد يطيق يتحكم بيا بس التحكم بل الالات شغلتا احلى طابع كل اجهزتنا يصيغة الالات ويعني تلفزون على مكائن كلش حلو الالات.